اه أول حاجة أدخل على متجر التطبيقات جوجل بلاي أو آب ستور، اه أكتب أسم التطبيق في خانة البحث، أضغط علي تثبيت أو تحميل، اه بعدين <hesitation> يتم التثبيت أفتح التطبيق طبعا. <noise>